Ho cunu bɛ'a bebian wo zu ba nicoza wure wa lu'i ni cɛrosunu danu zɛrɛ <hesitation> a sirtu <hesitation> ba komɛrsana oyi ro oma dɛmu donk bera cruru i jaba se to ho ɲu'o mi a omu bera so wian wure wɛ wa a zuna mu ɲu to ni waati so ba ma we se ho kalkilatrisi ho kalkilatris u kalkilɛti a ma ora mu bio ja mu ɲu a mu nɛra mu ɲu ereso ba don ho cunu a we kalkile be a omu bera wɛ wa a zun mu ɲu ho bun a'o cunu